Kãabegɔ, suŋerɛ, beere yimɛrɛ, buuri basega, alagum bɔna la pupeelum la suŋerɛ bɔ'ɔra nɛra la a pɔga bee nɛra la a sira n de sɛla n wan wa'am mam puti'irɛ na mam san wum nɔŋerɛ la.